B'aje'laj uchitun tulakal b'a'ax kimentik ti ichil ti kiwach'il yan u yan b'a'ax kuye'tesik to'on jeb'ix jeb'ix ok'otb'il a' upol k'ek'en a'lo' ku- kumenb'el men ti uk'atb'il ja'il ti k'uj, a' u a' b'a'ax kumenb'el ti upol mak jo'mij umanil b'aje'laj ti uno uyaxk'in uyaxk'inil ti noviembre kumenb'el kujok'sib'il a' pol mak ti k'unaj, a'lo' yan b'a'ax ku b'a'ax, b'a'ax uka'aj ukumenb'el b'aje'laj ma', b'aje'laj tulakal mak ma' utukul jeb'ix uchij jo'mij ujelkunb'il tulakal utukulil wa kumenb'el u a' b'a'ax upol mak a'lo' ma' ki' kuya'lb'il tulakal b'a'ax <noise> ma' ma' ki' ti utukulil ti la'ayti'oo', men a'lo' jo'mij umanil uk'iniloo', b'aje'laj ma' b'aylo' kuya'lb'il a' makoo' ti b'aje'laj, ma' jeb'ix uchij, uchitun a' makoo' jach men kub'ensikoo' ti upusik'al tulakal b'a'ax b'aje'laj ma' b'aje a' makoo' ti b'aje'laj ma'an mixb'a'al ma'lo' ti'ij tulakal ma' ki'.